יא, ס'איז עטיש צו ניצן חיות פאר אינטערהאלטונגען. אויב מ'גייט זיך אים מיט זיי אויף א שיינע וועג פארשטייט זיך.